Ma scì, mia, <hesitation> giusto quarch'anno fa me son interessou da coltua do Maròcco e gh'ò fiña fæto un viægio, donca figurite. <hesitation> Quello che ciù de tutto m'interessava da coltua de quello paise o l'é, dimmoghe, o ligammo con o sud da Spagna, perché gh'an unna coltua stòrica scimile, a coltua de al-Andalus, ch'a l'ea l'antiga porçion da Spagna controllâ da-i arabi.